A e karazan'e ronono zao da misy e ronono avy ame biby, ohatra zany rono- ronono avy ame gn'aomby ,da misy koa e ronono avy ame zavaminiry ohatra zao ronono sôza, da misy evao koa e ronono avy ame gn'olombelo.